Kali- itchi anah alun nyiorm nah- meh ucha alia muenyi nonh nah-meh. ucha aleini siri yiru. ucha aleini siri yiru. ucha alia muenyi nonh na wah na meh. yah!! Yah muenyi nu- cha, inyi, yah noru nonh. inyi orali kuni chwui. orah li kuni chwui wah kaleindoru ala- gl kunichwui nah wah meh. yaba nah, kali oru ni do lah wah meh. yah neh oru ni dollah norn wah, oro- tchi- tchor, alia tchi- tchor norn meh, awinyi wabi menyi adun. akah bimenyi adun oru- cha, wisi- abi chwun- wah hror ab na tcha- tcha, kaleeh, oro, oro. oro tchi- tchor anah wah aliagi- ucha- ah- nah oro- ora lia amuenyi norn norm, ucha. yah muenyi nu- ucha, inyi yah noru norh. inyi. yei chwueiyi alia zimeizi norh meh. isa nah- norhn. inyi oorh. yah muenyi norn, omuasi- omuasi, inyi nia juajei ahia yu-chayah kpah inimisi yah. inimisi yah. youtchi yah. ahia your-tcha ageyi- menyi aba dribi yah no'm meh, ibi- ibeim wah i nah tcha- tcha yah. kalala mah tchei neina sef- meh neeh. man- worah, alama worah narr- bu nameh. mah muenyi tah yah meh. iba- chwuim tchaah tayah. alibi ah- chwuim tchaah tayah nah- meh. mba geyi ucha- ah meh. ika leini siri meh ni- nieidi- ru ahhia wah. imbi- ri Anhiri- ibu- bi chwui. mba- geyi menyi aba fu oreim waah alaga blinyi- ku nido lah meh. mba- ba- fua nah. ahia ba na meh tah. indolein wah ala gi ruru ikumeh, mba geyi ucha meh ah deini- menyi tcha- tcha, oro- oroku- tchi oro- kuta wah tcha- tcha ambn bu ah ba fua nah. mba- boro kun- tchi ah- meh tcha- tcha aba fuo nah meh. meh waaanh. ahian bua bah- nah tah. abi na tcha- tcha. zino'h onah tcha- tcha ah- meh- meh inyribi- kpah tchi- tchi. ti nam- kpạh dor. ahi- an muenyi. ucha alia muenyi nah- meh. ucha alia muenyi norn nah- meh, eko'one aluan yor niyribi meh kala fuenyi. ka- muenyi ah- chwue- yah. ah- kala muoh- muenyi ah- meh ah- chwue- yah, inyribi abi nor. tcha- tcha yah, afuniyi- kpa yah- ba hribi ah- youtchi ibieisa akunyi alagi- tcha ni- yribi waah- meh afunyini. akia- kah muenyi ah- chwue- yah. awinyi kala afru- wah agi- tchi kaki- kpa, yeikpa oh- tei- tei ah- nah ah kii muen- yi nu cha kpoi- kpoi yah, yeikpa oloza. kwanki tchi einah, ibieisa nia- fuaki bwinyi, meh. yiu- tchi yah. akiaka- muenyi kpo- kpo yah. dah- ah you tcha- ah meh nii neeh- suppose, niaah, angba na leyi, aleyi kah- muenyi nu cha. angba ma leyi ka muenyi nu- cha, noh- kpo- kpo. Kia muenyi nu- cha yah. inribeyi abi- nah tela- kia muenyi ah- meh naah. neeh nua him koru- gbaaa oha hi muenyi nucha. omuaso- muasi mah- tcheineina meh. imbe- ahia chwuenze zor- nah. imbi- rucha. imbiri namba. ah- muenyi norn. nah, jopuya kibi nim. Door!! kibi nim tcha- tcha orim tcha- tcha ni- dollar. amba- ba fuah nah tcha kalororah ah- meh tcha- tcha. mimeim tcha- tcha alagi kumeh. imbi rucha akwah. nah ba muenyi norn onyim oh. abah muenyi nu- cha zinor meh. akuan muenyi nu-cha ah meh- meh. ibi abi nuuun abi naan waanh. ibi ah- meh abi nuun waah ah- moh- meh. abaaah, kwuan chwo- chwueze kpasef kwuan chwo- chwutenzen kpaah. inyribot. zen- zen ado- dah yah kpa sef, ibi nor door!! niyribi zen- zen ah-hnor, na hani uhunnm, no- kpo no nomi munibi ah- tche. alomi munibi ah- meh ah tche meh. nabani uhmmm, nizen- zen oma weijei ador. keeh no mah wueijel adi bwor. aka mueyi nu cha yen ah- ki zen- zen ah nor, aloma muenyi nucha yah meh. yaba dunpu kaluor- fah nah alah reina- meh. wah muenyi nucha yah. inyribor abi naah. abifur puh. but tah- meh aka- kah muenyi nucha